Ël telefono a serv për parlé cun n'autra përsun-a ch'al e da n'autra part e ti parle e ta vus a pasa ënt lë spasio e pöi ariva da l'autra part, a l'autra përsun-a